Canada inchi gudio hamtua dungat kubeta dungasunne lila tabeti bolifa dati inchi canada gudete guba qabd amine laf lila qabanot laftune inama dimat kubeta inama dimakunne inama lila qaban baret achine lafti hindamoti woya gugurda neketeni taa inama hodket iyo qaban inamara dogort.